On carito ni manuk musengan, nasakali jungada ami marmanus baru baru rap miba tongankan, mangoban manuk den tongan iba nggon bagas niba an, baru baru rap iba dot alaklai niba i, mala mebat naninna i mala aha pokokna langka miba an nggon bagas niba an mangoban manuk mentong sapasang, ioban mantong manukon nggon, nggon bagas niba i torus tu bagas ni alak lai niba an, tolap tu bagas ni alaklai nibai kan i palua mei i dapuri tambat pat nai sada- sadabe sadabe i tambat mei patnai daboi kan, i patuduk sajo mantongan patuduk ma manyogot, arian, potang borngin pe les i patuduk dei, pala dungi naron manyogot i palua mantong manuk on kan!, <hesitation> iapus apuskon sajo mantongkan ulu nai so les les itandaina iba, manyogot tong ami palua ma manukon, dung i palua manukon kan i patuduk mantongan ke ma marmayam mantongan tu belakang i kan, tu balakang ni bagason kemaia mar mayam. Pala dungi, dung mulak ia ngoni ipatuduk musengan ma ma itandaina iba, dung i patuduk muse manukon, ro mantongan dua duana kurrrr ningiba mantongan ro mantong manuk naduaon kan, ro ma tu pangkal tanggaon pe pangkal tangga dapuron, patuduk ma manuk naduaon, paladungi padua arina, ro ma sada maia ro nggon pariki manukon, tudia sadanai manuki ningku adop bouk kan!, rupana mang tangis sajo ma bouk i balakang. Namaoa dei bouk ningku, mang mate manuk ningia mamate manuk ningia rupana so mate manukon ngga binoto sanga na ona racun sanga nason dia, anggo pandokon nia alak, jabat mate manuk nai oban i sada, angkon nai koyok mei ninna dua duana, pat- paduana, so ulang mangoban aha ninna mangoban sial jiba kan, i koyok ma manuk nasada nainan nasada nainan, adong mantong tobang tobang mandokon na, i boto amu do somate manuk namui ninna, anggo ngga <hesitation> amu ke sadalak, kemei orangtua muyu ninna mantongkan, ro manyogot nyogot tu dapur, oi nahebat mei baya ningku, <hesitation> idei i partanda nasongonian dei i <hesitation> ulang ulang na get orang tua niba do sanga naise, sanga orang tua kedua pela- pihak niba do na get kepajolo sanga naget marsarak do iba ning tobang tobang on mantongan kan, pala dungi kemami marangkat mami tu bogoron, marangkat mami tu bogor koyok mantong manuk na sada nai on na tinggal on kan!, dungi koyok manukon ima panganon nami ima ioban tu bogor. Pala tolap ami tu bogor pindah ma ami tu aha tu cilengsi, pala dungi sataon padua taonna ami dung tu cilengsi, maninggal mantong bouk kan, <hesitation> ninna ma o bayo namandokonon, ima so mate dabo manuk muyui i, baen naget kemei pajolo bouk muyui jadi, ngga dong be sosal sosalan muyu tongkinnai. O nggon manuki ma songoni partandona di omu ningia mantongan kan, ona songoni de langa amang boru ningku mantong paramang boruon tongankan, songoni dei langa amang boru ningku ek ek ningia, anggo mamaliaro manuk iba, anggo mang manurut tuiba manuki jabat do mate sada nadong dei ni dokonna, ningia. Pala dungi, mamiliaro amporik musengan ma ami, manurut muse ma amporikon mate musengan, ima pindah muse tu ahaon tu bulak poncor on ma muliaro uting, ami puliaro utingon job maroa ahama roa di utingon mate sajo, mate sajoma kan utingon kan mana mar pulu! Doma, na marpulu doma utingi na matei ningku naikuburkon i, na abis doma pakean pakean nabontar niba pangkubur ni uting on sajo bo, ima baen sayangna iba tu binatang i sara sara binatangi, tau tau na jabat sayangiba rupana, na mate sajo do, ngatar kaoa tong ilala kan, mala jabat mate sada na matema sude, opat non anak nai namate mei opat opatna jat mate sad mangiutma sude opat opat, akhirna inang nai sajo doma tinggal inang nai sajo doma tinggal.